פאלחקיקה אנה מאשי חביר פזרעא אלחדאיק אבל נحب נעטני בנבתאת דיאלי פלאדאר עינדי שוויה דיאל אלנבתאת ואלורוד לי כאןחاول נרעאהום חצוסן אלנבתאת לי מא כאיחתגוש בזאף דיאל אלמא כאנחס בראחה כבירא מלי כאנשופהום כאינמיו כאיכברו כאיזידו פאלג'מאליה דיאל אלדאר ופלג'מאליה דיאל אלבית.